أني نمسك نقالى من- من مرتين لتلاتة يوميا، ومرات أكثر من هيكي على حسب انشغالي وعلى حسب ايش عندي كأني فاضية يعني مسكه أكتر، كانى مش فاضية، ما نمسكش نقالي واجد.